إذا كنت طاهية في مسابقة طهي بقدم طبق مزة عمانية حديثة تجمع بين الأكلات التقليدية واللمسات العصرية، وبستخدم المكونات المحلية مثل السمك والتمر والبهارات العمانية، وبضيف تقنيات حديثة في التحضير والتقديم و- <hesitation> وبستخدم تقنيات الطهي بالبخار، يعني بحاول أعمل طا- طبق مميز. <hesitation> يدمج بين التراث والابتكار، ويعكس نكهات غنية في المذاق، يشد انتباه الحكام، ويبرز التنوع الثقافي في المطبخ العماني.